Sinoga om kõikaig umbõlõ torrõ olnuq ja sul ummaq umbõlõ hääq mõttõq. Ja sinoga om kõgõst hää kõnõldaq ja saq kullõt minno ja maq saa sinno kullõldaq kõikaig. Saq olõt tõtõstõ imeline!